ऑस्ट्रेलिया एक देश है। जो कोई महाद्वीप के ऐश्वर्य में बसो हय। ए महाद्वीप का सबसे बड़ो देश है। एमा कुछ परंपराएं हैं। जैसे हाथ मिलाना, मुस्कुराना सर हिलाना और पूछना आप कैसेन है। आप ऑस्ट्रेलिया में अभिवादन भी करत हैं। वेइ एक दूसरे से बात करत समय अक्सर नामों का इस्तमाल करत है। ऑस्ट्रेलिययी ही लोग सार्वजनिक रूप ते विनम्र और सम्मानजनक भी होते हईं। सार्वजनिक रूप ते अभिमत थूकना, गाली देना और ऑस्ट्रेलिया ही संस्कृति में ए स्वीकारा नहीं हय।